पोप म्यूजिक आंगू वाली आकर्षक लाग्याच। हुजू ईद संगीत शैली तो। हुजू चू बारे सुनचाओ बैरंग, आंगू जुड़ाव हाचिद। हुजू आकर्षण नीच, भावनाएं व्यक्त लान नू मदद केच, हुजू निंगानु मनोरंजन ली लांच। हुजू निंगानु खुशी प्रदान लांच, निंगानु उत्साह केच, निंगानु रोमांचक अनुभव केच, निंगानु शांति प्रदान लांच, निंगानु शांतिपूर्ण अनुभव लांच।